أول ذكرى إني أتذكرها وقت آآ في طفولتي وقت اللي كنت آآ آآ صغيرة، آآ عمري لسة عشر سنوات هزني بابا مشينا لمدينة الملاهي هي اكبر مدينة آآ ملاهي في تونس آآ في ذاك الوقت، مشينا آآ حوسنا ولعبنا في برشا لعب هاديكا من أكثر الذكريات اللى نتذكرها لحد الآن وقعدت راسخة في ذهني.